Unas estijeras huncionan al tenel dos ojas aguzás que se cruzan al achuchal los mangus. Deque apretas los mangus, las ojas se cierran i cortan el material dentri ellas, comu papel o tela. Mira, estijeras es d'essas palabras que más mos án corregíu del estremeñu. Cudiau la que mos án dau en dixendu que s'izía tijera. Que ya sabemus que en castillanu es tijera peru en estremeñu es estijeras.